पॉप संगीत जा आस आता हलुवार मंरीज्वान आनी सोप्या आइकपच्या परम्परेंतल्यां वाडलां आसा। आयज चे लोक बकिच्या संगीत सोडून असला पॉप संगीत छाड़ आइकतात। छाड़श्या असल्या पॉप संगीत चो इशय प्रतिकार, विरोध, नलय राजकारण नसता तर ता आस्त मोग आनी मंशा मंशा भितरले संबंध।